Pues ra comid, ra comid ni zyed ra lany lat, ni run gá ni mal la buny tiem na, ra bzá lat, ra bzá lat’gy gaw ni ah queity rdaw dini za bzá crioll, lani gizobu, liicu gizobu ni, txi run ni rh cun ra chilitni zëga queity- queity nix ga di nani purzy lan lat ga ni zyed ni, run ni mal daunuupurzy, tunan cka tiem rackzack ra ni va. guck xi rackzack ni tchi nii ni rbecka galgix, ra <hesitation> zurc, razyan zy ra diabet- diabetes va razy ra galgix, zianzygalgix rbeca ni tëxnupursy queity, tu nan cka tiem raczack ni va, numa lan lat gy ni rzyw raban the gackan tóh ni the gackan, anty za danuun re, velna zy rdaw núza cuñáh za, zabzá za, xiga zi rdaw nú va tchi ni queity, lei z’ndawnu dë’ tiem baichiqueity nú niackxu dan nú, en cambionare fuertias rh galgix per purzy ra- ra cos ni, comid ni na ra sied lan lat gy tchi nii nifuertias run xú la buny tiem ná.